देखो सा हुकम शराब आना आपा दारू भी खावा। जणणा ना पिवु चाईजा। क्यूंकि शराब मीनक री सरीर वास्ता सही ना है शराब पिया रा बाद मैं मीनक री सरीर पर कंट्रोल कों हुआ है। शराब री बोतल खोलवा वास्ता बॉटल ओपनर भी आया करा है।